يعني رياضه بشكل سيء ما اتذكر انو اكو شي اكو. رياضه علشتغل على نفسي انو ااديها بشكل افضل اللي هيه السباحه ما متعلم سباحه سابقا مو خوفا ولا شي بس ما توفرت الفرصه انو انا اتعلم سباحه بس مقتبل الايام الجي أن شاء الله اتعلم سباحه واتقنه وما تضل عندي ولا رياضه ما احبه